अगर मैं धरती मा आखरी इंसान वोलु ता सबसे पेहली मैं अफु ते खांड-प्यौंडे, रौंडे अर बिजली व्यवस्ता करलु अर वे बाद मैं अप्रु जीवन आराम से कोशिश करलु की मैं जंगल मा जंगली जानवरो दे बिते सकू।